अच्छा खाना खा त शारीर ला स्वस्थ राखी आऊ जादा तेल मसाला वाला खाबे त स्वास्थ्य म भी असर करही। जैसे तोर पेट खराब हो जाहि आऊ अपच हो जाहि त ऐबर सादा खाना खा ओ। अच्छा रखी शरीर ल आऊ शहीर चंगा त मन ओ चंगा रही।